jarðskjálfti að stærðinni fimm komma tveir mældist við Grímsey snemma í morgun sem var stærsti

skjálftahrinu sem hefur staðið yfir þarna frá því í janúarlok á síðustu fjörutíu og átta klukkustundum hafa orðið um það bil sextán hundruð jarðskjálftar á svæðinu og þar af voru hátt í sjötíu skjálftar stærri en þrír Páll Einarsson er að gerast þarna jah þetta er nú bara það sem fylgir því að búa í svona landi eins og Íslandi við búum á flekaskilum

að færast í sundur þetta veldur jarðskjálftum og þetta er bara það sem við þurfum að lifa með ef við ætlum að búa hér á Íslandi já en svona margir skjálftar á einu litlu svæði er eitthvað sérstakt sem er þarna um að vera ja jú það safnast þarna upp náttúrlega spenna yfir

langan tíma og

síðan losnar um hana annað slagið þegar jarðskorpan þolir ekki lengur spennuna þá byrjar hún að brotna og hún brotnar í mörgum smáum rykkjum og það er í raun og veru bara fjöldi stóru skjálftanna sem skiptir máli í þessu langflestir af þessum skjálftum eru örlitlir og ef við bætum við einum mæli þá fjölgar líka skjálftunum sem við sjáum svoleiðis að fjöldinn segir ekki segir ekki mikið en hinsvegar fjöldi þeirra sem eru yfir ákveðnum mörkum það segir eitthvað ákveðið það að stærstu

fari yfir fimm stig

þetta eru hressileg

en hún er ekki neitt óeðlileg hún er ekki það er ekkert

sérstaklega stór við hana þannig að svona hrynur ganga yfir þetta svæði svona fimm til fimmtán tuttugu ára fresti ef við bregðum bara aðeins upp kortinu

þarna sjáum við frá nítján hundruð níutíu og fjögur til tvö þúsund og tólf og einnig áætluð upptök stærstu sögulegu skjálfta á svæðinu semsagt stærri en sex stig lýstu aðeins fyrir okkur hvað það er sem við sjáum þarna þetta er nú ansi mikið af skjálftum já þetta eru þessi flekaskil sem ganga hér yfir landið þau eru víða tiltölulega einföld hérna á Tjörnesbrotabeltinu eru þau frekar flókin

við sjáum hérna fyrst og fremst tvö belti þetta annað beltið liggur þarna norðan

og austan við Grímsey liggur svona nyrst á svæðinu og og yfir í

er sunnar og það liggur í gegnum Húsavík það er svokallað

af rekinu á sér stað um

þannig að virknin stekkur á milli þessara tveggja svæða það eru tvö

það er um það bil sex ár síðan var virkni á

fyrir utan Eyjafjörð en eystri parturinn af því belti hefur verið tiltölulega kyrrlátur núna bara alveg síðan

í Kröflu umbrotunum á sínum tíma gæti þessi skjálftar núna við Grímsey haft þau áhrif að það kæmu stórir skjálftar á

eða á Húsavík eða þar í nágreninu í raun og veru ef við skoðum þetta svona einföldu myndina af þessu þá ætti það að virka öfugt það er að segja vegna þess að þessi belti skipta á milli sín virkninni og þá er það þannig að eftir því sem meira gengur á við þannig að þessi tvö þau virka þannig saman en þau gera það ekki öll til dæmis þegar þegar Kröflu umbrotin voru sjötíu og sex

þá gliðnaði land mikið þarna austast á svæðinu í

það hefur eignilega ekki borið sitt

vitum við að spennan hefur safnast þar upp en uppbyggingunni við við gliðnunina í í Kelduhverfi þannig að þessi þessi svæði þau virka svolítið saman á stundum virka þau þannig að þau æsa hvort annað upp en stundum virka þau öfugt er hægt að sjá fyrir hvort það verði þarna stærri var í morgun jah skjálftar geta orðið stórir á þessu belti

þarna á þessu belti sem hefur orðið í manna minnum varð nítján hundruð sextíu og þrjú þá kom

hann var einn af stærstu skjálftum sem hefur orðið í

var býsna stór skjálfti það gefur svona kannski efri mörkin af því hvað skjálftar geta orðið stórir

hvað var hann stór fyrirgefðu hann var sjö stig sá skjálfti það er miklu stærri skjálfti en við höfum séð í þessari hrynu núna síðasti svona myndarlegi skjálfti sem að menn muna eftir á svæðnu þarna er það er á sama belti

sama belti eins og þetta hann varð gliðnun í Kelduhverfi hún æsti upp

þessir skjálftar haft áhrif á

það er frekar ólíklegt það er yfirleitt ef það er samband þannig þá er það nú yfirleitt þannig að eldvirknin hún hefur áhrif á skjálftavirknina frekar en að

en það getur getur svosem líka gerst en það er algengara að eldvirknin og gliðnunin sem fylgir henni stundum hleypi

skjálftavirkni á aðliggjandi beltum en í Grímsey er Karen Nótt Halldórsdóttir skólastjóri jah Grímsey nei Karen reyndar ekki vön að finna fyrir skjálftunum ég þetta tók svolítinn tíma nú þá misstum við eitthvað hljóðsamband Páll bara á meðan við reynum að koma því í lag eru eru einhverjar líkur á að að þarna geti orðið eldgos já það er reynar ein sérstæða sérstæða þessa beltis beltis

eru bæði eldvirkni og skjálftavirkni þetta er dálítið óvenjulegt þetta veldur oft ruglar fólk þessu saman yfirleitt er það þannig að stærstu skjálftarnir verða á beltum sem

það fer ekki almennt séð saman eru tvö belti tvær greinar af þessu belti þar sem það fer saman annað er Reykjanesskaginn sem að Reykvíkingar þekkja nú vel þar er bæði eldvirkni og skjálftavirkni og er hitt það er mjög svipað að eðli eins og Reykjanes þar verða sumsé

eldvirkni þegar svo ber undir eldvirknin er hinsvegar miklu sjaldgæfari það eru eldvörp á hafsbotninum fyrir austan og norðan Grímsey og þetta teygir sig síðan norður í norður í Kolbeinseyjarhrygg

á tiltölulega miklu dýpi þannig að jafnvel þó það yrði eldgos þarna á hafsbotninum þá er ekkert sérstaklega líklegt að það þetta er á það miklu dýpi að það kannski sjást myndi sjást móta fyrir því á yfirborðinu en það er ólíklegt að til dæmis sprengingar næðu uppúr uppúr haffletinum þá ætlum við aftur að reyna hafa samband við hana Karen heyrir þú í mér Karen já byrjaðu kannski bara lýstu fyrir mér aftur hvernig þú varst vör við þennan skjálfta í morgun ég vaknaði bara upp við hann þennan þarna stóra sem var uppá fimm komma tvö og það var svolítið svona

færi svolítið í gegn svo sofnaði ég nú bara aftur og vaknaði svo aftur við annan klukkutíma seinna og það var svolítið eins og víbringurinn eftir hann stæði svolítið

áfram sko þér fannst hann vara eitthvað aðeins lengur þó það væri í rauninni ekki eins snarpur já þetta er dálítið

svona óróleiki í jörðinni bara viðvarandi óróleiki þegar þú mættir svo í skólann

þá ekki það eina sem var talað um þetta var allavega fyrsta umræðuefnið

alveg það er nú alveg talað um þetta leið þeim með þetta eru þau hrædd þau eru bara svona

bara eins og fólk almennt hérna

fólk er mjög mishrætt við þetta

við tókum fyrsta tímann í umræður um nákvæmlega þetta og ástæður fyrir jarðskjálftum og viðbrögð við jarðskjálftum og allt svoleiðis sko þannig við útskýrðum fyrir þeim ýmislegt svo og þið eruð líklegast búin að æfa vel hvernig á að bregðast við

já já svo eru þau náttúrlega hafa þau nú alveg staðið í svona æfingum áður þetta er nú ekki fyrsta hrynan sem kemur hérna svosem það var ein þarna fyrir áramót og svo reyndar áður en ég flutti hingað kom þarna tvö þúsund og þrettán

þannig þú ert aðflutt hvernig líður þér þarna í eynni jafnvel á dögum svona eins og í dag þegar það var ófært ég mér líður mjög vel hérna ég svosem hef

sérstaka þörf fyrir að vita að það sé ekki ófært eða eitthvað svoleiðis

og allstaðar ég var fyrir sunnan um síðustu helgi og þar var líka allt ófært þannig að þessir skjálftar eru ekkert

hræða ykkur eitthvað meira en góðu hófi gegnir það held ég ekki ég held að fólk taki þessu bara með vissu æðruleysi og svosem voðalega lítið sem maður getur gert og maður er bara þetta er svona pirrandi þetta mætti bara alveg fara að verða búið sko já Páll hérna

sé að verða búið það er eiginlega ómögulegt að segja nokkuð um það þetta hefur þegar dregist lengur heldur en flestar

það er nú

um þetta sem er hægt að byggja á en ég held að þetta sé einmitt það sem þarna var lýst réttu viðbrögðin á þessu stigi skjálftarnir sem eru þarna eru ekkert sérstaklega stórir

skjálftar hvernig menn finna þetta fer mikið eftir því hversu langt upptökin eru frá eyjunni sinni af því beltið er tiltölulega stórt þá eru sumir skjálftarnir nálægt og þá koma þeir fram sem kippir en

lýsing þetta semsé fólk vaknaði við þetta en sofnaði aftur ef þetta væri alvöru alvöru skjálftar þá myndi fólk ekkert sofna aftur þannig að ég held að við ættum ekki að gera

úr þessari reynslu þó að vissulega þurfi að taka þetta alvarlega en ég held að viðbrögðin þarna séu mjög skynsamleg þetta er akkúrat tilefni til þess að fara yfir hvernig maður myndi bregðast við ef skjálftar yrðu svolítið stærri takk fyrir það Páll Einarsson takk fyrir það Páll Einarsson